Kà raha baguette zaoo, zahay tsy de mampiasa igny. Tsy mampiasa zaigny e, fô zare agny Chine agny tegna mampiasa anigny. Tsy de aiko momban’igny fô, le mazatra zahe zao ôhatra mande amy restaurant regny zaigny, mampiasa fourchette miaraka amy kiso i kiso igny fourchette igny zaigny i le <hesitation> agnambôàhagnazy tanagna hegna io de i kiso aminje agnaptapaha-anapahagna azy, karahanjay.